Misaotra betsaky. Misaotsy anao. Ah tsy haiko gny ho nahazo anaha no tsy nisy anao aho nampanantena, misaotra betsaky fa, da tena raha problema manahira any problema amy fianakavia tahô, fa da hanao gn'olo nahavonjy anay, amy raha sarotsy nahazo anay tiky ka misaotra. Misaotra ho tahin-janahary, tsy ho vitanay gny hamaly gny vitanao soa vetivety eo fa kosa matokisa hanao fa zahay da agnilanao koa, hanoha anao amy gny sarotsy sy amy gny soa rehetra zay hisy afara agny aby.